बहुत किसिमके खेल सब खेलैसै जैसेकी चुंगी खेलैसै, बेडमिनटन खेलैसै, किर्केट खेलैसै, भोलीबल खैलैसै, फुटबल खेलैसै, खोखो खेलैसै, कबड्डी खेलैसै, टेबलटेनिस खेलैसै, हाइजमप खेलैसै, लंगजमप खेलैसै, चुंगी खेलैसै, रबरबयानड खेलैसै, इसकिपीं खेलैसै, दौरनता खेलैसै, आइस वाटर खेलैसै, डेंगा पानी खेलैसै, लुका छुपी खेलैसै, और भी बहुत किसिमके खेल सब भी खेलैसै।